Aawi badan tenang, au uhu aku memenu laku rianala putidui, au ule dikata waa, riya <noise> ana ninu, supaya aku memenuhi ilanga, laku aku memeutai laku hulei dikata mama dapate, dapate laku au tana ya ina kuana kata ina loungna, au kunya kunya laku rianala au uisina, ina isi na au tana iwa wewena laku au ninu, au neni ma laku kuranga, tapi aku badange irene sala, aau tana wsaladi, au tana riya au salaku badange, supaya niko ku badang me noka karenea, badang na karenia supaya aneu ulei aneu wasaladi riya, ana ulei utanu supaya ola riya amia, sabe kalu au uta laku memenu pea ma atapuna saa mabapea, badange ma rene riya bise, jadi lebe bae tena ninu dreta waama supaya, pito saa pitiso dua badange intola baru eu ulee baru ite bagara rea ulei pise wama wasaladi.`